<hesitation> nou alterado xaa kai kuni jou sai calmar te kou kunai pou, poquito kou konchai poco, poquito kuu kunchai chi nu calmado xaa kaite jou in kunai vichii kuoni, kueni kai paciencia kou konehai jou jou tennte kar kou jou ma nanai kou intou chi i chiou ntu ioui tuku ichi tukou in naiyú initte te naiyou inouta naiyú naamou te kou ale i consejo achii sou kai tentou titoua susu sou kai jou inti jou nou yuu sou naiyou jou nou te, naiyú nou iou kua´a consejo t, kakkotuin in kou autoridad ja kaijini de xiau te kuade in consejo.